<noise> Esabuni yuwithe mighasu minene kandi thuwithe emiringo ibi- emiringi isathu esya eyesabuni. Hali esabuni eyo eyathukasara eyomuthi, ihabya esabuni eyeyishanu, ihabya nesabuni eyamaghetse. Neryo esyasabuni esi, syanginakolha omughasu mughuma betu betu buli mulingo owesabuni anawithe omubiri owakakolha ndeke. Ekyerileberyaku, esabuni eyamaghetse, iyo yikakolha ndeke, okwo ngokwoya esyanyumba, ghukasumura ngesyanyumba ebyogheru, esyatoyi <hesitation> ahu yikakolha ndeke. Esabunu eyeyishanu, eyu yikakolha ndeke ngomwoya esyanjimba esirimwobulofu obukalhakalire, ghu- ghukathekayu omwamaghetse, iwathekamu esyanjimba iwasilhalyamu. Then esabuni eyo eyomuthi eyirisara, eyu thukakolesayayu omwabuyingo bwethu obwabulikyiro. Thwanginakolesyayu okwinaba okwabyalha, eryoya esyanjimba, eryoya ebindu, nebindi bindi nebindi bindu.